Shirinlikni ta'mini kamaytirmasdan, sog'lom qilishni yo'llari bor albatta. Misol uchun, shakar bu eng <hesitation> zararli moddalardan biri desak ham bo'ladi, to'g'ri, organizmga kerak, lekin yetarli miqdorda. Ko'pisi zarar qiladi. Shuning uchun shirinlik- misol uchun bir shirinlik pishirmoqchi bo'lsak, biz tabiiy yo'l bilan olingan asaldan foydalansak bo'ladi. Asal ko'proq foydali shakarga qaraganda va zararsiz.